Par naꞌ man xnaꞌs gia nak dam dele xwiy man ti man gow, ga lëꞌ sia xc̲h̲oꞌbnis ver tsëw dzeꞌga ga sia kon xog sdzën man c̲h̲owl.